Non no defirta lalaje. So a jongi ndiyam e dow hite a wawan ngata lalaje maada haa ndiyam dollake, to hoshi kama mintiji jowi sai jiffina. Lalaje maada bendi, sai ñyamateki.